אוּל סואל, שו אלחאג'ה אללי كتפרחכ בזאף פי אלחייאה, חיתו כיכשף לִי שנו כיהמו ו שנו כיעני ליה אִלסעאדה. תאני סואל, שו אצ'עב תַג'רבה דאז בהא, ו כיפאש תְעַאמַל מעהא, באש תערף כיפאש כיתְסַרְף וַקְת אלשדה, ו שִחְסִיהתו אִלחקיקיה.